مره كنت مسافره و بالصدفه ظيعت محفظتي في المطار فيها كييييل شئ من بطاقات هويه و فلوس قعدت أدور و أستعين بس ما لقيتها كانت تچربه مرهقه فقدت كل شئ بسبب لحظه عدم إنتباهي.